पेजकोस से रहे की तेरें काई आपनो काई कांख रेखने रहे। बॉल्ड़ो ने जो काई वाईड़ो काठोने होई जायती। काई जो आपनो काई पेजकोस स्वागत काई। तेरें अम जो कोस पलग क्रोषनु तोसलो रहेती। <hesitation> जो तेरें अम तीना बॉल्ड़ो परसो बन रहती। आप पुणंग काई ऐसा करें। करे की तिना गाो खा लेना अथू <hesitation> फेलाजेती काई ओसा वीन चो काई ओसा करें बॉल्ड़ो काठो भी कर धे। हिने धीलो भी करें ओसा करें।